لأ مايعجبني لا البرودة الشديدة ولا الحر الشديد أنا تعجبني الأجواء المعتدلة الوسطية الجميلة الهادئة المفعمة بالنشاط والحيوية لكن برودة مافيني ايديني ورجليني خلاص ثلجنا والحر والله مافيني أتنفس والله مابتنفس في الحر خلينا بهالأجواء المعتدلة.